اكيد انه افضل اني اكون عالم عالمة مشهورة. والسبب انه ابغى اضيف شئ جديد يخدم الناس. يخدم المجتمع يخدم الوطن. كمان يعني افيد بعلمي. و وانا اتمنى اني اكون عالم مشهور في الاول والاخير. ابغى اكون متميز واجدم شئ جديد ما يكون موجود ابدا.